نفضل أني <hesitation> يقدم بيا الوقت ميتين سنة القدام خير من يرجع بيا ميتين سنة لتالي، <hesitation> بصراحة ما عنديش ال- الجهد باش نرجع نعيش ميتين سنة التالي في <hesitation> مازال ما هومشي متقدمين ومازال ما عندهمش حد شي مازالو ما وصلوش لحد شي، ميتين سنة القدام ما تتبدل تزيد تتبدل دنيا واكثر تزيد تطور ونن- لواحد ينحي هاكا الآلام وكالتعب وكال الفقر لي نعيشو فيه توا كلو يمشي.